نشرب يوميا تقريبا لتر او لترو نص دونك اوتوماتيكمن أسبوعيا يكون حوالي سبع لطرات او ثمانيه لطرات نعرف لي هو شوي خاطرنورمالمون الانسان يشرب زوز ليترولا تلاثه ليتر باغ جوغ <hesitation> أي دونك اوتوماتيكمون نورمالمون يكون شارب <hesitation> أسبوعيا <hesitation> تقريب واحد وعشرين لتر او اقل شويه